<noise> <hesitation> Дунаем <hesitation> бая хэгъэгум сыкӏуагъ, сыгэзэрагъ. Сыгэзэрагъэ хэгъэгухэмэ якӏоцӏкӏьэ янахь таби сигугэ янахь дахэ къысфэкӏуагъ <hesitation> сэ сихэгъэгу Майкоп ары сыӏот ама а таби <hesitation> сигугэ ащтэ къэсэӏо. Ама сышъхьэгэ, акъылгэ узегупшысэрэм, сэ къысэкӏунэ янахь дэгъуэр <hesitation> Исвичрэ ары, Зюрихь ары сыгу ихьыгъэр. Хьитӏанэ Хьэлсинкии ащтэ щыт. Ама <hesitation> Хьэлсинким икӏымафэ сылъэгъугъэп, гъэмафэм сылъэгъуи ащ фэщкӏьэ <hesitation> тэкӏу сышъхьэтэп амэ Исвичрэ ащтэ щытэп. Там фэщыкӏьэ сэ къысэкӏунэ зы кӏыпӏэ щыт. <hesitation> Ары зыфэсӏорэ.